﻿Opaeteko aipo ñanoi jokua mbaepuere jare jukurai yande, oime jokua ñaneaka yande pensamientope mbae yayapova, erei erei <hesitation> erei jokuako, erei ikavi yambo, yaiporu, ikaviva yayapo vaera, yaiporu, mbaetita yaiporu kua mbaepuere <hesitation> yayapo vaera pisiiva kiape, jokua jae sepuere, äpo yande yaeva, jare oimeko jukuanunga reta <hesitation> guinoi mopeti responsabilidad tuisague, jokua ome supe mopeti mbaraikiva